A karazagna lovia zô a dia maro, misy zô hoe lasety an, dia misy an koera an, dia misy an a ondroka, misy bôl. Kara lasety zô dia agnatovana vary igny dia koera zô inana vary dia bôl zô atô fagnasivana vary.